No mMehhikoh ma olõ kuuldnuq, et kõik meheq käüväq naidõ lakju kübäridega, ma ei tiäq, kuis naidõ nimi om, käüväq ringi. Ja sis sääl om väega vürdsikaq toiduq ja egäsugudsõq korgõ mäeq ja illos luudus. Ja rohkõmb nigu ma ei tiiäki tuu kotsilõ midägiq.